Ny fiteny fantatro indray an, ny <hesitation> alemana, ny fiteny gasy a, fiteny frantsay, fiteny anglisy. Ny soahily, ny <hesitation> fiteny komorianina, ny <hesitation> maore, <hesitation> ny kreolina, <hesitation> ny espaniola, ny italiana, ny portoge. <hesitation> Ankoatr'izay an, inona koa? Ny rosiana, ny teny sinoa, teny zapone, teny koreana. <hesitation> Izany ihany aloha no hitako hatreto.